பிலிப்பைன்ஸ் உணவு என்பது ஸ்பானிஷ், சீன மற்றும் உள்நாட்டுப் பொருட்களால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சுவைகளின் கலவையாகும். அடோபோ தேசிய உணவாகக் கருதப்படுகிறது, பொதுவாக சோயா சாஸ், வினிகர், பூண்டு ஆகியவற்றால் செய்யப்பட்ட சுவையான சாஸில் சமைத்த இறைச்சி பன்றி இறைச்சி அல்லது கோழி போன்றவை இடம்பெறும். வளைகுடா இலைகள், மிளகுத்தூள், குறிப்பிடத்தக்க குணாதிசயங்களில் இனிப்பு. உப்பு மற்றும் புளிப்பு சுவைகளின் சமநிலை, பன்றி இறைச்சி மற்றும் கோழி இறைச்சியை அடிக்கடி பயன்படுத்துதல், மற்றும் தனித்தன்மை வாய்ந்த இறைச்சிகள் மற்றும் பன்றி இறைச்சி இரத்தம் போன்றவற்றை உள்ளடக்கிய உணவுகள் ஆகியவை அடங்கும்.